Nigana alie <hesitation> hahatete ponig te <hesitation> pasin tara kann nou na habus moka? Alame, u mamanu lan a re noura. lam e mas noumia tara kann nou e mas kamena habus moka. <hesitation> ken habus te nou mi lam i han, a iena na apena, kori <hesitation> <hesitation> na poum na man kann nou eni, alam e u papa, tamara galapien te ron kui hat sileiera pamilie mas nouna, kamena habus turu mamanu lan. A <hesitation> <noise> töa habus te nou milam turu mamanu lan, a iena, lam e a pal tson e mas galam tasi, lumu kanu balam te suam, batena lotema iena. <hesitation> katuun a huhuata <hesitation> te hiatena iena mas kamena stiring kamena il, kamena u kanu, tsinihi, kamena Hose <noise> alie take talag tara bongbong koru ngilin huata gilia tara bongbong alie lag galagi tasi, luga mamanaka bal te <hesitation> sua talag lagi loun <hesitation> alie na lölotog kamena <hesitation> mama marken maroro te mar huata uar i tasi <hesitation> lie hate tuun nega ats töa maroro te ron <hesitation> kui gulia tara te huata meri a iena, <hesitation> e ngoeria alam e ngoe mien anis alam e lamemu hiata, <hesitation> mamuna le na lulotog alie na anisig alie <hesitation> reriga kesa, kesa tena biane goa lia anis. Lie sua talag reri hakapegula kesa bate sua sei talag, na aga talagi posposana balia te habi talag, hakulega biana kesa balia te habig balia te lotega man iena eni, anis tsia lou, a kulu man ieana te tatei lase goulia lote goulia tara tena anis gilia. lie kato hanap hakapa gula lia balia te sung poutsiguma tena hala talega galapien bate popora tsi e hohor. Ba lie te, lam te noum <noise> alie hate gula nonei tara pasin tara huata i tasi e ka has mena kannou atun, atun e kato nou alie sua hasig aliena lasega atun na tana iena pan hamanasa te tatei nou hasena pamili. Ka mena tana man marken huata, u katsena has aloe la hasim, alö na lapo has nemou a stiring hakoule men tsia te haka ba nemen haka memen a plout ban te kana napina te lu nen balö tateie lag bate na lase gen <hesitation> na ka mena taina mar maroro gono te tate hatei negi lia te mar las meri a iena te tatei noenou nouna pamili. Oke alie hakapa gi tasi a tana poata galapien pamili ngilin nou nena tana marken habus alie, latu kamena tana habus e kane latu, alie tatei keteg balia tena <noise> hahanag, hahana apena alie mas kamega husul lia tson na tara husul <hesitation> lia tatei reriga husul na lap balte lag ba tena hahana lig, tsia koki, tsia halei bal te hane gen bal te gala pouts guma ba pamili te tatei nouna, apena has. Ka mena kori has ngoeria mani lam ena tatei mani korig sake lanega kori <hesitation> latu sei la negu lus balia te tatei löseiega kori tsia saha tana habus has te tatei sabe gilia turu lus. <hesitation> so nonei, tana poata tana poata te nou roa nou- nou hapareria habus, a poata tara kaltsia bate mate na katuun, <hesitation> poata tara kaltsia poata tara mamana marken habus. Atun e kana na saha tana mar iena na poum na a kau. Nonei a poate ni te oba na habus, a katuun e noenou a mamana marken habus. <hesitation> so nonei lasi a tsi stori te tatei stori uana temar mar nou memi lam a habus aa habus e la nama tara saha marken maroro, tasi, latu na tara poata tara kaltsia, nonei puku lasi, nigan töana